Twahenga, tulina wugano sana, umwana wa nino kuko nawita mwana va. Ndoyombo nu munu veainzye jyenge, wiwona wita jojola, tukwele kutunda wendekapa ndibiye kutama, ukungu kwonu, ukunyumba. Twevahenga tuhwamini uhutne ndel ne wuhulu, wa khubya khutami semu jejoni jila, kwa sababu Ngulu atuhumbil we twivondi tuli hinu, himoja, nduwu li mbalasu, nduwu li ntwesu, nduwu li nsungu, lakini twiwoni ngulu hitatuwani inumbula atuwumbile twiwondi nu mwene, kwaiyo tuhwaminu hutam, one ndilini- ndili ni haki, nndili na wuhuru, wa hueka apa ndikatami inzi jejoni jila. Lakini, maadamu ndive ndili mu- ndili ntakatifu, uhu tendele huuvabudi, ndile hukuva jambasi, ndile hukuva muni, ungadziske mfilunga fya vanu, nduwekela ku ulumile hu mapete, au umile hu Tanzania wibya kutamwu kukongo, kuesiopia ndaku, uli hulu kubya kuta. Lakini selekali jilole, uhutu munu uju ibya kutami liengo lya mwene lili je, ibya kufamila vanine, ibya kujadzi amani ja vanu, ibya kuletu gomfi, ibya kulete fujo, haji ngawo nikelule ndiwene nditambile humapete au ndtambile pa Tanzania, ndinoga ndibye ndikalo nde biasala huwulajukwa. Ndilinihaki kwassabau twita twivandu twivonu tulisawa, ikiwitukwamini twivakinga ukuti ukuti, <hesitation> ukuta atutengule isaijo kubakula nukuti uve sio uve sio, uvule ijungi najune ndirijungi baho. Une ndiwesa ndieakapa ndikende ndikasuke ukunu nandikumanyili, lakini ndikalibiswa navanu baki undinae nandimanyi nandivamanyiri, uwala nandikilako kuvavona, wala natukela kwa haka na hata siku moja. <noise> Lakini vakanyupilila, <noise> vakame ikyakurya, <noise> ndikarya tukavanga hata lukolo, <noise> madamu tu! <noise> limunu uleka ukuva namavivi, akakutu ubie nimbivi isyakuvafamila avanino au ukuvomba ikivivi. Kwahiyo, uwe kama tulivakinga tukwamini kabisa, ukutu ubinadamu jejoni iwesa abie kutama puponi pala, madami iserekali jirimanyire itawalyamwene, jirimanye ukuti umunu jaumile ndaku? umunu uju ibea ninonu? au umunu uju ibea nimbivi nukwandikisa ansitabu, ukutu umunu uju tweliwe isila apa kwajili jakuvombera ijambo furani, madamu tu wibea pala kwa amani. Ulihuru ukuvombera ijambo, lilyoni pupono pala pounave ukaa, wiruta vimunda ajive inzi sio jiako uruhuru ukubiya, madamu tu ubea kuwomba inonu, niserekali jandikisi ukuti akilawa nantondo ukaleta uwarifu, <noise> vukulumanya ukuti inia jako jekele! mbivi. Lakini tulikuhudua ubya kuwomba, ikinu kikyoni einzi jijoni jira.